हम बच्चूते उंगा शारीरिक स्वास्त्य ते योगा करे सकन अर उते सुबेर-सुबेर मॉर्निंग वॉक करे सकन अर दौड़-भाग करे सकन और उठी-बैठी करे सकन कई तरीका से हम उन शारीरिक फिजिकल वॉर्क कर सकदा जेसे बच्चा खुश-खुश वेके खेल-खेल मा भी शारीरिक वर्क कर सकन।